ווייל א וואלף איז אזוי שטארק און זיי הא <hesitation> עסן אנדערע חיות, אבער אנדערע חיות עסן נישט זיי אויף, ווערט עס געמאכט אז זיי קענען זיין די אנפירער און זיי... קענען מאכן זיכער אז זאכן ווערן געטוהן.